אִנַא קִנְפַדַּל נִמְשִי פְרְחְלָה מַע שַרְכְּתִי, עַלַאש? חִית הַד שִי קִתְּעַטִּי פְרְסָה כְבִּירָה בַּאש נְקַוִּי אִל-עְלַאקָה בֵּינָא וְנַחְלֻק זִכְרִיַאת חֻסּוּסִיָה לִינָא בְּזוּג. אִל-רַחְלָה קִתְּכּוּן פְרְסָה בַּאש נִקְתַּשְּפ בְּעַצְמֵינָא כְתְּר פִי דְ'רֻוף גְ'דִידָה, וְנִקְדִּי וְקְתְעַמְּק פִי אִל-עֲמָאק, וַחְכָּא אִל-סַפַר מַע אִל-אְסְדִיקָא' זְוִינָה, וְלָקִן אִל-לַחַظַאת אִל-רוֹמַנְסִיָּה וְאִל-עַמִיקָה מַע אִל-שַרְכָּה עַנְדְהָא קִיְמְתָה מֻخְתַלִיפָה.